gott kvöld það þurfa ekki allir ferðamenn sem koma hingað í helgarferð að skoða sömu fáu blettina það er nóg af perlum í nágrenninu sem hægt er að sýna fólki í staðinn þetta er skoðun Arthúrs Björgvins Bollasonar en hann segir okkur frá ástæðum þess að Þjóðverjar hafa svona mikinn áhuga á Íslandi og áhrifunum sem sterkt gengi og gríðarleg fjölgun ferðamanna hefur á viðhorf til lands og þjóðar

menningin bregður sér til Feneyja og hittir þar fyrir fulltrúa Íslands á Feneyjatvíæringnum Egil Sæbjörnsson og tröllin hans

sem vita fátt betra en að éta túrista og hanga á samfélagsmiðlum en fyrstur er hér mættur Benedikt Jóhannesson fjármála og efnhagsráðherra

velkominn í Kastljós takk fyrir það ef byrjum aðeins á þessu með virðisaukaskattinn þessar fyrirhuguðu hækkanir það vakti svolitla athygli þegar meirihluti fjárlaganefndar sendi frá sér

fyrir helgi þar sem þeir leggjast gegn því að þessi hækkun verði um mitt næsta

eða í ágúst á næsta ári að henni verði frestað um nokkra mánuði til áramóta síðan var forsætisráðherra í fréttum áðan og sjálfur útilokaði hann ekki að hann myndi styðja slíka frestun ert þú orðinn eini maðurinn sem

nei nei en auðvitað er það hlutverk Alþingis núna í umfjöllun um þessa áætlun að koma með ábendingar og koma með eitthvað sem þingmenn vilja að sé skoðað betur og það er bent á það að vera að skipta þarna um kerfi á miðju reikningsári það geti verið ákveðin flækja í því ferðaþjónustan hefur bent á þetta líka og það sem mér fannst kannski athyglisverðast

þá bendir meiri hluti fjárlaganefndar á aðra tegund af gjöldum það er

og það er

hvernig myndu þau hafa sömu áhrif eins og virðisaukaskatturinn

virðisaukaskatturinn

er efnahagsleg aðgerð við erum að reyna að sporna við

miklu styrkingu krónunnar með því að hækka verðið í ferðaþjónustu og það er bara meðvituð með kerfisbreytingu að segja að ferðaþjónustan eigi að vera í sama umhverfi

og aðrar greinar og í þriðja lagi er þetta

þá skulum við hugsa hvað gerir komugjald getur það náð þessu það getur náð tekjunum en það þyrfti þá að vera svona sirka sex

farmiða ég sá farmiða í dag auglýstan á netinu á fimm þúsund níu hundruð níutíu og níu

hann myndi þá meira en tvöfaldast og þetta er

innanlandsflug já og það held ég að sé kannski

þarna værum við að tala um raunverulegan landsbyggðarskatt vegna þess að hann væri ekki bara á á farmiða túrista í innanlandsflugi heldur yrði að vera skattur á alla farmiða í innanlandsflugi eftir því hvort menn eru að fara yfir landamæri eða ekki af því við erum á evrópska efnahagssvæðinu þannig þetta þarf að skoða mjög vel en en auðvitað gerum við það og og horfum á þessa ábendingu en miðað við hvernig þú talar ef ég met svona tóninn í þér rétt þá finnst þér þetta ekki góð hugmynd svona við fyrstu sýn þá lofar hún ekki góðu ferðaþjónustan lagðist eindregið

gegn komugjöldum ferðamálaráðherra og ég sögðum það þegar við vorum að kynna breytinguna á virðisaukaskatti fyrir ferðaþjónustunni að þar með vildum við bara að menn gleymdu öðrum hugmyndum um

á þessa grein þar með talið komugjöldum og náttúrupassa nú vill fjárlaganefndar að við skoðum þetta betur og þá gerum við það auðvitað en þú sagðir í gær að það yrði ekkert fallið

að það væri ekkert fallið frá þessu

hefur ekki meirihluta fyrir því en ég get nú talað við fólk sko og ég held að ef við skoðum þetta betur þá þurfum við náttúrulega

hvaða áhrif hefur hann og hvernig nær hann þessum markmiðum okkar svo vinstra megin höfum við komugjöldin hvaða áhrif hafa þau og hvernig ná þau þessum sömu markmiðum og við megum ekki gleyma

mesti vágesturinn

spilla fyrir bæði í eða keppa við erlendar vörur eða þjónustu þannig það er hið stóra efnahagslega vandamál sem við eigum við að etja

ég ætla að spurja þig aðeins út í það á eftir en fyrst við ég fá að vita

verður þú ekki að sætta þig við að þú að þú hefur ekki meirihluta í þinginu fyrir þessari

segja að þessi áform sem þau eru með í sambandi við að hækka virðisaukaskattinn

þau hafa líka sagt að

þau vilji ekki samþykkja þetta óbreytt og að minnsta kosti tveir þingmenn í fjárlaganefndinni hafa sagt það og þeir mega eiginlega ekki vera mikið fleiri eða færri segi ég já en þar með ertu búinn að búinn að missa þing meirihlutann fyrir þessu já ef við gefum okkur það að allir hinir væru á móti þessu en ég held að þetta gerist ekki alveg þannig við auðvitað förum yfir þetta

það sé komin svona mikil óánægja þess vegna höfum við tíma til þess að vinna þetta og verðum að skoða þetta

ég held að versti kosturinn sem allir sæju í þessu væri að við þyrftum að skera verulega niður ég hef

ekki heyrt einn einasta þingmann lýsa því yfir að það séu of mikil útgjöld í

menntamál í almannatryggingar samgöngur og fjölmörg önnur mál ef við höfum ekki tekjur þá verðum við að skera niður útgjöld og það er

ekki kostur sem neinn hefur áhuga á að

að finna tekjur

það að forsætisráðherra sé að minnsta kosti að því leytinu til genginn í lið með meirihlutanum

með þeim hætti sem þau leggja til þó ég sé nýgræðingur í pólitík þá er ég ekki svo vitlaus að halda að maður geti útilokað eitthvað en ég held því hins vegar til haga að það er lang skynsamlegast að vera með virðisaukaskattinn og ég held það líka ef við erum að horfa á þetta svona pólitískt klókt að þá held ég það sé skynsamlegra að gera það heldur en fara út í einhverja aðra skatta sem tökum komugjöldin færum út í komugjöld auðvitað kemur að því að

einhverju sér virðisaukaskattsþrepi það sjá allir þannig þá yrði þetta bara margföld skattlagning

ekki svolítið veikur eftir þegar þú ert að leggja fram svona mikilvægt mál og það virðast ekki einu sinni fólk í fólk í þínum flokki sem sem talar gegn því hann útilokar ekki

aðra tillögu nei en ég útiloka auðvitað ekki neitt það er það sem ég segi en

skylda til þess að

að menn reyni að gera það skynsamlegasta heyrðu en aðeins þetta með gengið af því þér hefur verið tíðrætt um

að þetta sé einhvers konar eða þessi aðferð sé að hluta til gerð til þess að vinna gegn sterku gengi krónunnar sem kemur mikið niður á útflutningsgreinunum fyrir kosningar man ég eftir

skilti

stóð með almannahagsmunum gegn sérhagsmunum hvers vegna ert þú að fara að leggja skatt

sérstaklega á og hækka skatta á sjávarútveginn og leggja svona mikla ofuráherslu á það að hjálpa sjávarútveginum og áliðnaðinum til dæmis já ég held

mismælt þig þarna

að leggja skatt á ferðaþjónustuna það eru almannahagsmunir að allir borgi við eigum ekki að styrkja greinar sérstaklega með því að hafa þær í lægra skattþrepi það er hið eðlilega og

að reyna að fella gengið fyrir þær nei nú erum við ekki að tala um greinarnar við erum að tala um fólk og við sjáum það að allt þetta er svolítið erfitt með gengið því okkur finnst auðvitað svakalega gaman að bílarnir sem við kaupum séu orðnir milljón ódýrari heldur en þeir voru fyrir ári og það kostar minna að fara til útlanda og þegar við erum komin til útlanda getum við gert okkur glaðan dag fyrir ekki neitt þetta er allt saman mjög skemmtilegt svo þegar kemur að

að því að öll þurfum við að vinna einhvern vegin og

við erum með útflutningsgreinar við erum með sjávarútveg við erum með ferðaþjónustu

að selja útlendingum þjónustuna við erum hér með iðnað sem er með innlent verðlag en fær alltaf minna og minna fyrir vöruna sína það er öllum augljóst að það gengur ekki endalaust þannig það eru hagsmunir sem er fórnað fyrir

móti öðru en ef við færum í það að það færu að hrynja hér heilu byggðarlögin af einhverjum ástæðum og ég hef raunverulegar áhyggjur af þessu ég var á Siglufirði núna á laugardaginn þar var verið að taka á móti nýju skipi og það var sérstök gleði í bænum það var gott veður og það var að hrynja allt uppi á Skaga núna um daginn og

það kom þessu ekkert við jú meðal annars vegna þess að menn eru að fá minni tekjur fyrir fiskvinnslan er ekki eins arðbær eins og hún var áður bíddu hvað voru þeir að borga sér háan arð á sama tíma einhver önnur fyrirtæki þau þurfa á endanum að hafa meiri tekjur heldur en útgjöld sjómenn finna þetta finna það auðvitað bara á eigin skinni vegna þess að þeirra tekjur eru beinlínis í erlendum gjaldeyri þeir eru fyrstir til að finna þetta og fiskverkakonurnar uppi á Akranesi

það myndaðist einhver sérstök sátt hjá ykkur í ríkisstjórninni þegar hún var mynduð um að þið ætluðuð aðeins að fresta þessum Evrópumálum fram á lok kjörtímabilsins og þið ætluðuð líka svolítið að skila auðu í gjaldmiðilsmálum fram á einhvern ákveðinn tíma síðan birtist þú í gær

ég held það sé ekki fyrir tilviljun í þessum Evrópusambands bláa bol þínum og ferð að tala um krónuna já finnst þér þessi staða sem er uppi núna kalla á einhver breytt plön ykkar í ríkisstjórninni varðandi gjaldmiðilsmálin sko ég held að staðan í gjaldmiðilsmálum sé svo alvarleg að við verðum að horfa á mjög róttækar lausnir við boðuðum það fyrir kosninar að við vildum binda gengi krónunnar

fastsetja það með svokölluðu myntráði og það sem ég er auðvitað að leggja áherslu á er það að við getum ekki haft þennan fljótandi gjaldmiðil nú er svakalega gaman að vera neytandi en það var ekki gaman

árin tvö þúsund og átta og níu að vera neytandi vegna þess að þjóðin bara gat ekki keypt bíla í mörg mörg ár menn komust ekki til útlanda og svo framvegis nei en kallar þetta á viðbrögð umfram það sem er já ég tel það ég held þetta sé mjög alvarlegt og ég heyri það úr hverri atvinnugreininni á fætur annarri til dæmis í hátækni iðnaðinum að er það orðið þannig að menn eru að ákveða hvort þeir ætli að hafa störfin hér á Íslandi við einhvern forritara eða í Bretlandi eða Kanada í stjórnarsáttmálanum það þarf að ganga fyrr af stað já

ég held að það geri sér allir betur og betur grein fyrir því að þetta getur ekki gengið svona til lengdar ballið er svona

er ballið hjá okkur neytendum en það var hjá útflutningsfyrirtækjum fyrir nokkrum árum það á ekkert að vera þannig það á bara að ganga vel hjá okkur öllum alltaf þess vegna stefnum við að stöðugleika já við skulum sjá hvað félagar þínir í ríkisstjórninni segja við þessu

skynsamt fólk já takk fyrir komuna í Kastljós Benedikt Þjóðverjar eru sá hópur ferðamanna sem hefur verið hvað

mikil fjölgun ferðamanna hér hefur ekki haft mjög neikvæð áhrif á þá en það hefur sterkt gengi krónunnar hins vegar gert enda Þjóðverjar þekktir fyrir hagsýni Arthúr Björgvin Bollason hefur sinnt þýskum ferðamönnum í áratugi kastljós hitti hann á dögunum og ræddi vaxtarverki ferðaþjónustunnar

glænýja bók um Ísland á þýsku og ástæður þessarar miklu hrifningar Þjóðverja á Íslendingum þýska ferðamenn í áratugi og þeir hafa alltaf verið drjúgur hluti þeirra sem hingað koma skynjar þú einhverja breytingu á viðhorfi þeirra til Íslands eftir að ferðamönnum fjölgaði svona mikið já því það verður að taka fyrst inn í reikninginn að þegar Þjóðverjar fóru að koma hingað á sínum tíma þá voru þeir að leita að einsemd

að leita að rómantískum stað þar sem þeir gátu verið einir með sjálfum

hugleitt og notið náttúrunnar og auðvitar hefur orðið gríðarleg breyting í þessu þannig

fyrir fimmtán til tuttugu árum og koma í dag að þeir náttúrulega eru oft svolítið óhressir og segja að þetta sé meiri breyting

þannig að yngra fólk sem er að koma í dag

svona byrjendur í Íslandsferðum

þeir þekkja ekkert annað þannig að þeirra viðhorf til landsins er ekkert mjög frábrugðið því sem verið hefur hvar myndir þú segja að helstu eða verstu vaxtarverkirnir væru hvar verður þú helst var við þá

í augum uppi að aðalvandamálið er það kemur gríðarlegur fjöldi sem er bara að koma í helgarferðir og þeir fara allir sama hringinn þeir fara

og Geysi hugsanlega á suður ströndina og

það þarf að reyna að víkka þennan hring aðeins út

verið reynt með því að koma fólki upp í Borgarfjörð græni hringurinn eða hvað hann var kallaður á sínum tíma

annað við eigum alveg hreinustu náttúruperlu sem er Snæfellsnesið

þangað vestur þó það sé ekki að koma hingað nema

og svo náttúrulega ef málum er skylt af því ég er nú ættaður að vestan að Vestfirðirnir eru auðvitað perla sem er enn þá falin og ég vil ekki gera neinum óleik fyrir vestan en ég veit að þeir vilja líka fá ferðamenn og þá er hægt að nota flugið til að koma mönnum þangað

litla hring sem allir fara og oft eru tuttugu rútubílar á ferðinni í einu þetta fer í taugarnar á fólki og þetta er alveg óþarfi

það vantar einfaldlega bara smá hugarflug frá þeim sem eru að skipuleggja þessar ferðir til þess að fara með fólk eitthvað annað þú varst að skrifa eða gefa út stórt yfirlitsrit um Ísland og íslenska þjóð og allt það sem að henni lítur ekki

mun yfirgripsmeira upp á nokkur hundruð síður og

hversu mikill markaður eða þörf er fyrir svona bók á erlendri tungu á þýsku þegar Forlagið hafði samband við mig fyrir tveimur og hálfu ári eða svo þá leist mér ekkert á blikuna þegar þeir vildu fá svona almennilega bók sem væri upp á nokkur hundruð síður og þeir höfðu gefið út í þessum flokki Ástralíu og Nýja Sjáland og

það eru svolítið stærri lönd heldur en Ísland en svo kom í ljós þegar ég fór að vinna bókina að þeir voru búnir að kanna markaðinn og komust að því að það vantaði svona yfirlitsrit því flestar Íslandsbækur voru bara svona skrifaðar af blaðamönnum sem komu hingað í hálfan mánuð eða voru

í þrjá mánuði og fyrir utan að

skrifað svona bók um Ísland fyrr þannig að þeir vildu meina að ef heimamaður tæki sig til og segði nú allt sem hann vildi segja um sína eigin þjóð og sitt eigið land þá myndi það vera svolítið öðruvísi og það hefur komið á daginn

kynningar sem hafa verið á bókinni úti núna hafa verið fyrir fullum fullum húsum og fólk er mjög áhugasamt og fjölmiðlar úti líka um það að heimamaður skuli skrifa fjögur og þrjátíu síður um Ísland þar sem í stuttu máli

að hann sé að leiðrétta allar vitleysurnar sem hafa verið í hinum bókunum svo ég sé nú svolítið grófur hvaða hugmyndir hafa Þjóðverjar um Ísland og Íslendinga þessi

þarna úti að við séum einhver þjóð sem sé sífellt hlaupandi á eftir einhverjum álfum inn í alla bakgarða og út um allar trissur og það er eitt af því sem ég leiðrétti

að hlaupa bara á eftir álfum Þjóðverjar eru mjög hrifnir af Íslendingum og það er ekki vegna þess að þeir hafi ranga hugmynd af ég held að það sem er í okkar fari sem er skemmtilegast eru öfgarnar Þjóðverjar eru líka öfgafull þjóð leiðinlegasta fólk sem ég kynnst í heiminum eru Þjóðverjar besta skemmtilegasta

eru Þjóðverjar þeirra saga er full af andstæðum og öfgum stórkostleg menningarþjóð sem lendir í mesta hyldýpi manndrápa og viðbjóðs

til er og andstæðan í náttúrunni hérna heima heillar þá og andstæðurnar og öfgarnar í okkar eigin far án þess að fara út í íslensku þjóðarsálina þá er hún full af öfgum líka og full af andstæðum

og það sem er kannski þungamiðjan sem ég segi um það er að við höfum alltaf verið einangruð þjóð í ellefu hundruð ár vorum við einangruð frá umheiminum við höfðum ekkert samband við veröldina nema þrjá mánuði á ári þegar við gátum siglt yfir hafið og við áttum enga nágranna og þetta til dæmis að hafa aldrei átt neina nágranna ef við berum það saman við Þjóðverja sem hafa verið að stríða við sína nágranna allt um kring í hundruð ára að þá er þetta svolítið sérstakt og þess vegna held ég að þessi sérviska Íslendinga sem Þjóðverjar elska og þessi sköpunarkraftur sem Þjóðverjar elska líka hafi hvort tveggja að gera með það höfum alltaf verið ein úti um alla Evrópu

og menn voru að berjast um alla mögulega hluti sem við þekkjum ekki og ég held að þó við höfum komist núna

á seinni árum í og þó að flugið sé komið og allt það

við erum enn þá svolítið í sálinni langt í burtu það er sem sagt sérviskan og

þessi sköpunarkraftur sem er alltaf verið að tala um það er eitt af því sem ég segi alltaf

sem kemur frá Íslandi allir þessir listamenn og rithöfundar ég eyði miklu púðri á rithöfunda

Íslendingar eru svolítið

ekki hægt að treysta á að þetta haldi áfram á þetta eitthvað eftir að dvína sko þessi gríðarlega aukning upp í fjörutíu til fimmtíu prósent milli ára hún á einhvern tíman eftir að hætta en það er kominn það mikill kraftur í þetta að þó þessi aukning minnki milli áranna þá

heldur ferðamönnum áfram að fjölga sérstök umræða var á Alþingi í morgun um Brexit og áhrifin á Ísland í fréttunum heyrðum við að

að breska stjórnin myndi fagna því að geta gert fríverslunarsamning við Ísland en hvernig telur

Bogi Ágústsson ræddi við hann

gott kvöld hvað gerist þegar tveimur stjórnlausum tröllum með matarlyst á túristum er sleppt á stað eins og Feneyjar sem hefur einmitt verið tröllriðið af stjórnlausum túrisma í marga áratugi þetta eru ein af fjölmörgum

anes Ketilsson vorum viðstaddir opnunina heims stundum kölluð Ólympíuleikarnir í listum áttatíu og sjö þjóðir taka þátt í Feneyjatvíæringnum í ár

kastalagarðurinn Giardini og gamla vopnabúrið

til húsa auk

íslenski skálinn er á hvernig er tilfinningin að sjá tröllin komin á vegg það er alveg geðveikt núna erum við búin að vera að vinna í þessu í í Feneyjum í mánuð þar á undan vorum við í átta mánuði í Berlín í stúdíói að setja þetta allt saman í litlum pörtum og bara í gær sá ég þetta

tilbúið hversu nálægt er þetta upphaflegu sýninni þetta eru hinir fjórir stólpar verksins og hinir ósýnilegu línur á milli þeirra það er verkið það er ekki

það er ekki bara platan ekki bara

búa til verk þar sem ég fer inn í einhverja karaktera og til fyrir utan salinn

eru verur og þeir eru að gera hluti

er að tröll séu eins og grýla sem til dæmis safnaði saman börnum sem hegðuðu sér illa

í hellinn sinn og borðar þau á jólunum þessi tröll borða túrista þegar tröllin koma til Feneyja er svo mikið af ferðamönnum köttur sem kemur í garð sem er fullur af músum hann byrjar

lent í því að verða þessi karakter það eru

ákveðin öfl sem eru

eru þessi öfl búin til af samfélaginu Thatcher býr þetta ekki til

stundum eru eru tvö hundruð manns í

fyrirtæki og þeir eru eitt stórt tröll eða það eru átta krakkar í skóla sem byrja að

til úr mörgum litlum eindum við erum búin að fá svo mikla umfjöllun um hana sýningu nú þegar b b c

að koma hingað og taka myndir

í þessu verkefni ég hef aldrei gert auðvitað er maður þakklátur að íslenska þjóðin hugsi til þess að það sé ég hafi fengið að vera fyrir valinu þetta skipti

hvernig líst ykkur á sýninguna bara mjög vel hún er skemmtileg finnst mér mjög skemmtileg þetta er öflugast af þeim

stærst og tröllin

byrjaði sem einfrumungur í steini í hafinu hún varð til í samvinnu við bakteríur tröllin eru framkvæmdaglöð og

fatalínu tröllin hafa áhuga á að vinna með svo marga miðla og langaði til að hanna föt

fyrir Eygló vinkonu minni sem er fatahönnuður og hún hafi í rauninni kennt

á einhvers konar hápunkti ég upplifi mig á

mínu lífi og á ferlinum sem listamaður maður er búinn að reyna ýmislegt þegar maður er fjörutíu og þriggja ára og þá fattar maður líka að þótt maður komist á toppinn á Everest þá er það ekkert endilega sem gerir mann hamingjusaman á hinum venjulega degi frægð frami og peningar frami og peningar